بحب أسافر <hesitation> بالعربية جدا بحس إن أنا بستمتع وياريت لو كات عربيتي وافضل انا اسوق وأروح كل الأماكن كده لكن هي لو كانت بلد بعيدة بقى لا هحب ا بالقطر اكيد مش هحب بالعربية بس يكون قطر مكيف بس اكتر حاجة احب اني اسافر بيها عربيتي